इलेक्ट्रिकल केतली राचो प्लग आमी पयली सॉकेट लायलो। आनी बटण ऑन केलॊ की मर तॊ सॉकेट हीट जाऊंक। स्टार्ट कर्ता आनी त्या खातर तेतून असलला पाणी गरम। जावपाक सुरु जातं अश्या प्रकारे इलेक्ट्रिकल केतली काम कर्ता।